La tecnologia è certamenti na cosa chi po aiutari assai la pirsuna, pi esempiu, nta lu travagghiu. Pirmetti di renniri chiù veloci li fasi di lu travagghiu. Lu prublema è quannu si usa pi fari mali e cca putissi fari tanti esempi. Iu sugnu pi l'usu diligenti di la tecnologia.